हम्मर संसारमे लाखों गाउँ, हजारों शहर है कुछ यि संसारके शहरभरिन नाउँ आउ गाउँभरिन नाउँ मै बताइ जाइथौं । सबति पहिले शहरभरिन नाउँ धरान, काठमाण्डो, धनगढी, पोखरा, दिल्लि, कलकत्ता, बेङ्गलोर, बम्मै ढाका, तटगाउँ, बेङ्गकक, टोकियो, सियोल, ल्हासा, ख्हासा, बेइजिङ्ग, सन्ङघाँइ, कराचि, इसलामाद, किपटाउन लन्डन, रियार, न्युयोर्क, लसएन्जलस, जाकर्ता, सुवा, ब्राजिल, मोरोक्को, एथेन्स, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो, काइरो, काबुल, बददात हें । शहरके नाम जबकि गाउँके नाम यि मेलके हें गोकियो, मार्फा, घलेगाउँ, घुसकिया, भुरबा, सिसैया, बेलाप्रसुवा, धनगढी गाउँ, सिरका, गोचेन्बुरि, बागान, माछापुच्छि, हँसपटन, नन्दिपुर, इकानोमाइ, बिएइ, खोनेमा, माटामुरि, लामुरि, हेन्गेकोन, झोङ्गझिङ्ग, बुयुयान, तुलागाउँ, तौपाइ, कन्चनपुरि, कन्जनबाडि, हलदिबाडि इत्यादि हें ।